﻿Obuhabuzi obu naarafunire, nkanye nokushanga bakangira ngu nooba oyine kutambirura omumagara gaawe <hesitation> omumagara gaawe nkiiwe gatari kutamburira omumagara gomuntu ondeijo kushanga ngu yaaba najwaara ati nanye nyine kujwaara nti, <hesitation> oriya <hesitation> ayine eki nanye nyine kuba neki, ingaaha, niiwe obwiire bwaawe nibuba nibwiija omumeisho, so obwe nibwe buhabuzi obwamaani obu naarafunire nkanye kandi obu ndikubaasa kuba nanye nintamburiraho, kutari kugira ngu kantamburire omu- omu nanka yondeijo, omumagara gondeijo habwokugira ngu ogu ayine emotoka, ezi eshaaha nanye wade ntiine zamajuta kankore ki, kambe na nemotoka habwokuba nibagira nti buri kimwe kiine ki, kiine obwiire bwakyo. <hesitation>